Voalohany aloha mividy bicyclette kely mifanaraka amin'ny angezan'le zanako. De ampianariko izy mitaingina eo ambony izy de tazomiko aloha. De mandrapahaizany hoe izy irery no mandeha. Raha toa izy ka elaela vao mahay de asiana ilay otran'ny tongony anaky roa kely avy amin'ny sisiny ireny. De tazomina izy, de ampianarana mamoy sy mijery làlana. De rehefa mahay izy de avela andeha irery amin'izay.